السؤال بيقول هل تفضل مفاتيحك تضيع أو تليفونك يضيع؟ لاء طبعا انفضل ان مفاتيحي تتضيع، المفاتيح ابتاعتي لو اتضيعت هنقدر انجيب نجار وانغير كالون الباب وبالتالي يبقى عندي مفاتيح جديدة ابكل سهولة وبأقل تكلفة وبأقل سعر. انما تلفوني لو اتضيع انا ممكن منعرفش انرجعهتاني لأي سبب كان. وغير اكديه ممكن يكون عليه صور شخصية ورسايل شخصية وفيديوهات وبياناتي الشخصية اللي انا ممكن نفقدها وبالتالي انا ممكن ننضر.